Ah raha email, a zah zany mbola sy miasa fa raha email ndra- raha resaka email longany a mbola sy mahavoray zaho na de email manokana azany fa email raha ohatra ndreky misy olona mizaka hoe alefaso amin'ny email aminah raha karaha anzao ohatra hoe adefasana sary izy na adefasana raha de iny zaho vao mampiasa email de karaha zany koa raha vao hoe misy email alefa any aminahy de mizaka izy hoe misy email nalefako any de karaha hoe indraika isambolana zany na indraika isan-kerignandro.